إذا كان في بلد تحترم الإنتخابات تحترم حقوق الناخبين، إي والله ليش ما يشاركونا لازم يشاركون ولازم يكون لهم أصوات ويكون لهم تأثير، أما إذا كذا كذا البلد خربان وما في نظام ولا إنتخابات ما له داعي.